कायलिक थोडो वेळ उदकां दर्‍व। मागीर तेजेर लिक्विड डिशवॉश जेल नळ्यार साबण लावन काट्यान्न बरे घासून घेवप, करपिल्ली काया निउळ जातळी।